Karazagna dité ,misy dité veromagnitry, ôliva, <hesitation> siprè, <hesitation> dité tafy, ravim- bofotsy ozy zaré zay, ravim- boahangy, <hesitation> matetiky raviravin- draha zagny tegna fagnagnovana dité fa misy dité ka cannelle <hesitation> dité girofle, dité sakaitagny